Leguma aloha la raha avototsy tao anaty frizidera. Efatsy andro avao fa simba, tonga de lo, malemy i, sady tonga de misy olotsy. Fa la i natao atao anaty frizidera mety ma maharitsaritsy avao.